अगर मान लय मैन लाटरी जीत ली ता सबसे पहली ता मैं वेगु कुछ हिस्सा अपरा परिवार अर अपरा फ्यूचरा वेल इन्वेस्ट कोर दयोलू अर वेगा बाद मैं योक छोटू घोर बडोलू अर योक गाडी ल्योलु अर वेगा बाद जु पैसा बच जोला मैं मु मैं वेते दान कोर दयोलू।